<noise> guꞌn sdzaꞌlc̲h̲a ldoꞌná nak mandarind, porque lo nexu tibu nexu gana por xkoloro y luego nguꞌdzu, nguꞌdz guꞌn nak mandarind guꞌn c̲h̲owma. <noise>